Ong koh ruhruh ai uumoromo ho nii uumoromo ruhruh moromo aii ruhruh, nii ruhruh ningi ong hii ruhruh yupe using ngongong onnowo noi roki tinohno uuroro, uuroro manni ong ruhruh needing ngoi hetong ongrokong hii o'konoihe ruhruh yihe, ruhruh yupe. Impa aii ho tiwoning hoho ko manni o'ko riro tong ho ong part of dressig. Tiwoning aii manni uuroro manni ruhruh roro hetong, ruhruh roro aii tapataparoro ong rokong puri ruhruh yiku manni topo neat nawah tui tuhetong. Tiwoning ruhruh toponing ruhruh roroku, impa ongyori kitori aii, kioriko ho manni toponing o'ko ho ruhruh using ngawamo uruherong, ruhruh manni ho every day o'ko kori tui tuhetong onyori kitori nah sukuruki pitongko manni ruhruh roro topo neat ngawha rokong o'ko puri manni neat ngawha tuyu pihetong. Hoko ruhruh ho manni mewa onyori kitori.